Sabunam auhuoi huoi sabunam uhuhoin hoin nipondok, <hesitation> amso auloto upapapapiti upapa kaluu upapa papiaii <hesitation> terus sabuin siam auharus simpan kalo ausimpan koa mustiau aumeu musti uheualeu, jadi sabun siam amibisa ipakin tau iauolati haulaan uluruati sagala karna sabun nam gunakanam maina, jadi sabun siam kalo sabun malapuam siam huloninam beda tati sabun amoi hakapapam jadi sabun amoi <hesitation> sabun mandiam malapuam au simpania tersendiri masinei sabun anama maka papaam, jadi auhuoi huoi huoina adayang husatihutulua usati usiela nima siamesa sabun sianauwoi umurinlesa ueoisalutam aumori upapasiam upapa sabun amso upapa pakian lemso au morin alania au harus usimpan iaia morin nia umala pakian lem morin alamai morin ualamai lumanam.